Lau egu guna neganai lagu ura memory na, guna, soccer grand final agadara, lagani rua lalonai. Heuna memory na asi nalaloa boiom. Badina, guna soccer agadara neganai, team ibonai, fourteen. Heina team lalonai na, ai sibomai ibodiai <hesitation> lasi toh oibe, grand final ai avareai. Dainai ena, memory na, asi nalaloa boiom eina lagu ura memory momokani. Grand final avareai, ala, sibomai, amai moale moale marakina akara, adae, ala kone. Kone ahelai, hebouhebou amai orea iboudiai. Agadara hebou soccer memerodia iboudiai, ahegogo, koneai. Supporters dan iboudiai ema, grand final awinia, iboumai ena grand final moalena community ibonai <hesitation> take part, heuna, gadara lalona- moale lalonai. Dainai lau heuna memory na lagu, ura memory na asi nalaloa boio, ema bona, hari. Toma agadara ena gadara danu ma, gadara aukana. Avareai, gadara semi finals laonai avareai, ah wini, gadara, amata- ah wini Ela bona finals lalonai avareai. Avareai danu ma gadara danu ma gadara aukana. Ah ka- gadara gadara bona heuna gadara awini dainai lau heina memory na, asi nalaloa boio, ema bona, hari. Ene memory na, asina lalo boio ouna memory na lau kudougu lalonai, mia, bona lagu ura, sports ina danu beh, soccer. Dainai, grand final, ena memory beh asi nalaloa boio. Ena moale danu ma, moale namona na moale dan evara bona emata, hanoboi ela bona, daba <hesitation> rere. Daba <hesitation> rere danu ma amoale bona gabu <hesitation> dibura. Vada tata, gau boudia eore, ibomai tata ala, ruma tata. Toh ena memory na asi nalaloa boio, still mia, kudoguai. Ena lagu ura, memory. Toh heina memory na, nega momo, helai, kk- memero gadara gadara o unubana, sportses- ekana soccer, soccer bamona. Soccer na lagu ura, gadarana. Badina soccer nalaloam neganai, en- nega, Toi eiava foa, grand final avareai. Bona moaledia dan akara, moale badaherea, ai sibomai, amai team, community team marakina amai s- section iai. Lagani four ieva toi, grand final, ah winia bena gadara aha gugurua. Dain eina memory na asi nalaloa boiom. Memory na lagu memory. Asi nalaloa boiom heina memory na lagu, kudouguai emia, hanaihanaim. Bona moalena danu, amoale, memero kekeni, hanua, communitiy ibodia ema heina moale lalonai eme, raka vareai. Anian marakina taina dan akara iboudiai tata, raka kava taudia, eo loa kava taudia dan ibodiai eme raka vareai, heina moale, grand final, awinia. Ibodia ema ame moale hebou eina dina na, asi nalaloa boio. Na lau kudouguai natoa, lagu memory. Unu lagu ura memory na. Toh gadara na, gadara, toi ieva foa beh aise ah winia still gadara na behe abim behe matam still, baia marerem, baia gadaram Lagani, ta ieva, pura ta lalonai, gadara ma behemb- beheagama loum, baia gadara loum. Dainai ena gadara, soccer, s- na lagu, ura gadarana. Asi nalaloa boiom, bona grand final hida da name winia ina, asi nalaloa boio ina lau kwarguai noho bona, lagu memory. Dainai nauram, ina, memory card, memory na basi nalaloa boio. Toh memory, danu, nega momo, ara memero naitadiam gadaram daka toh nega momorea na kk- kadara grand final nalaloam, o dibam. <noise> maoro.